chire' li awajiib' che qas ek'aslek chaq'ab' nab'eey e li tz'e' chek'eren li tz'e' ara' chijneel re jaay rimal nem rib'antajiik i tz'e' kikilan chewa' nawa' kapan chaq'ab' k'o wunq ko'kuul lara' ko'k che ti'neem chire' laj choq'an kirilan chewa' nawa' kipetek cha li jaay k'olb'al che chire' b'awa' li tz'e' nem b'antajek xaqara' li tz'e' kirilan wa k'o jun och' ko'kek chipaam jun karal re ak' lara' xaqara' ko'k che ti'neem xaqara' jaljaq awajiib' xapa' chech awajiib' kirilan lera' e k'aslek che paq'iij che chaq'ab' qas qatzij newa' kewarek xu'chan era' qas kechijnek rimal kib'e' pi li qatziij e chijneel re jaay e chijneel qeen tyoox chikyan rik'in kik'aslemal rimal ela' qas kajkawnek kajkawnek kajal b'iik pa jaay k'olb'al lera' ke'al kaan pi jaay k'olb'al awajiib' aqache' k'oropop kikya' rib'ixiik li k'oropop kech'awaek chaq'ab' kikya' rib'ixiik chewa' petnaq cha qawach rimal ela' jujon taq che awajiib' che qas ek'aslek chaq'ab' jun chek el utiiw, li utiiw nem rib'antajiik ajer taq tziij qas keto'ek li utiiw xu' chan e cha'neem. qas k'ot chel te rib'anixtaj kaan ki'ab' ixeb' iik' alnaq kan u xepetek xe tzalaj cha ool li utiiw kikb'aj qate't qamam wa koq' jun utiiw kirya' rib'ixiik che k'o jun nemalaj ch'ooj petnaq cha qawach aj kamoon wa kiqton k'o taq nee' utiiw xaqara' ela' chire' kirya' rib'oxiik qatzij newa' li utiiw kiktij jaljaq taq chetaq qaqche' li b'ee' rimal la' lera' xaqara'nim kipataan y xaqara' k'o kikya' rib'ixiik chipaam pil qak'aslemaal ra'aj aj mayiib' chire' b'awa' jujon taq awajiib' qas e k'olek e k'aslek chire' qas nem kipataan chiqa wach ra'aj.